Faa loota ko tunnii fuu faa tuundi muum ɓeydoo yaltude. Sabi loonni en jon kaa e kaddule en, ɗun fuu kulle tuunnooje tan. <hesitation> Ko tuunni fu <hesitation> ana waawi tawee ana lonna ɗun no yaafiri, ayyo.